أفضل الشعور بالبرودة الشديدة. لأنني أقدر أتحكم في البرودة، ممكن ألبس ملابس دافئة وأستخدم وسائل تدفئة. أما الحر الشديد، يكون صعب التحمل وأثره أكثر على الجسم، لأن ما في طريقة للتخفيف منه إلا بتبريد الهواء، وقد يكون غير مريح بشكل عام.